Ay kognga jondow kedileya digidta aiyr, menga aylie aye? Fiekaygon jerslin eaka kusmir, aw mashala gon digidta tagnimu, aman gon digita nier, <hesitation> khiyar kon kognil jondow ke. Digidta gnafir, iron amanga digidta nikani, ayin kognin samimo. Noi gon digdta kosmir, iron noi ga kosmikani, in tugi gase gasela toni <hesitation> urmil toni tar mani inga kogn inga